Maro tokoa rolahy ñy biby manao kisary maty lafa misy ñy loza hitany: <shushes> Manahaky anizay ñy ozy. ozy io biby mampinono malaz'eo. mahay moly maty. mahay kisary maty zany ;manahaky anizay koa ñy mamba mainty. raha reo la manao kisary maty vatany lafa misy ñy loza na ñy biby hamono azy. la fa mikao manao kisary matry aloh'ey.